<hesitation> Kirungi muno kwega endimi nyingi, ekyo bubanza, bwokuba omanyire endiimi nyingi, aho no funa nabanywani. Nabanywani nebabaigi bwo kumanya endimi nyingi. <hesitation> Then ekindi, bwokuba omanyire endimi nyingi, nichikwanguhira no'kufuna no'kufuna nemirimu, <hesitation> Nechikwanguhira kufuna emirimu bwangu. Kuba nabanywani abaingi, nakyo kirungi <hesitation> bwo kuba wafuna obuzibu nkaho. <hesitation> No ba olya aho, oyina abanywani bendiimi nyingi, nebabanguha kukuyamba, <hesitation> bata kulemerewa muno muno, kiryaho, <hesitation> hati kirungi muno muno. Abanywani. <hesitation> Kandi oyina kuba omanyire endimi nyingi.